أعتقد إن التلفزيون والجرائد أخبارهم موجهة، وعندهم قيود في الحرية، والأخبار اللي ينقلونها هي اللي مسموح لهم إنهم ينقلونها، لذلك وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر بالنسبة لي أكثر ثقة ،وأكثرمصداقية، في الوصول للخبر الحقيقي، في وقت أقصر.